हमें बहुत सारी मछलियाँ की नाम आउत है हमने बहुत सारी मछलियाँ देखी भी हैं। जैसे जोन मीठे पानी में मछलियाँ पाइ जात ही वे हैं। गोल्डन फिश, काम्बो मछली, गप्पी, नीलोटिका, अप्पलि टामा मछली, देनियो, करिडारो, स्वीडल। कई खारे पानीयां में पाइ जात ही जैसे। हैमलेट मछली, हिम्भ, परेटिस फिश, स्ट्रेंगर फिश, ब्लू टैंक मछली, स्नैपर। मून फिश, शार्क और कुछ अन्य प्रसिद्ध मछलियाँ हैं जिनको नाम हमने बहुत ज़्यादा सुना है। जैसे कोरल रीफ मछलियाँ, क्विड मछलियाँ, ऑक्टोपस, ईल, स्टार्गेन। ये जो मछलियाँ हैं वे हमने केवल सुनी हैं कई प्रजातियाँ की मछलियाँ पाइ जात। ही और जितनी हमने पुराण के नाम भी नहीं बता सकते। आये आदि मछलियाँ होती हैं हमें जितना के पता होते। हमने बताए इनमें से झिंगुर मछलियाँ होत ही जोन हमने देखी हैं। मंगुर, सिंगनी, अलगिद्ध, तोता मछली, व्हेल, रोहु।